﻿Yikko wala ninya doi ti kupira mun shiro ti kui shooni mun sheetto shikkini ta kero we shi ku pira kako mu yu tei kama dikko sheeƙo kara aari pittai? Akam pidi shi ar aranim kelankui mo yiiko wala najuko yaɓi kama minji kar sherani ti pisha kan kero ƙokkoi kasha kar sheerani ti pisshe, kama minji ka sha molonomo mu shera ti pishe molokoma shirko kanwa sheron ta pi wala shiɓɓa kan mun gbodina yugo walla kero we fok kuusu ta pidi ankuipina kan kupirai doi shi mari waani. <hesitation> <noise>